Ni dzidzeka mum ki dzeka utɛ mum nggu iya mum agɔr mum gɛ nyanɛ ĩ oh zei napmum <noise> nya sei pfunga nɛ ĩ tsɔser wunerh ku tɔtser nepu ghɛrungɔ ghɛrha <noise> ba gbɛrungɔ ghɛrha si kũna ngɔ zĩ na dzing tɔtser domin ngɔ gha boi gnɔ nya ighɛrha tsu ngɔ uvepo iveu tsu ngɔ gbɛrawhi tsu ngɔ ghɛrungɔ ghɛrha ngɔ ba nekukɔ ighɛrha abina kishoo ngɔ ninekukɔ mi fɛn ngɔ zĩ. napmum ga ubin mum ki deyiwa ngɔ ne tsukɔ su ngɔ nu bin nerha bin kuwu kpungɔ wu kpungɔ bin ngɔ kpii ku kora kpoto tɔtser miki mba gɔigo na bɔ kuma mum ba gɔigɔ ha mɛn sɔng abvur ni igɔ furh bɔsa tsã zĩ si mɛn zĩ tɔtser tu si ni gha boi. Gbɛrawli ne ba gbɛrɔwhi tsu mbɔ kuna ngɔ zĩ mbɔ ni iya yrhe ba kũzĩ mbɔ ni iya yerhe ngɔ wwu ubin nyirhã <noise> mum inyanga abin karakɛ utɛ mum ka deyiwa num agɛ mi neku nyanga mɛna kirakɛ tɛtɛ ka deyiwa nyanga nekɛ <noise> totser har rhirɛ miiba kuma ke mini deɔyiwe angwhɛ̃kaci mum neba ghɛrumbi ghɛrha neba gbɛvmbi awhĩ neba vɛumbi vɛu ngɔ ba ghɛrumgɔ igherha ngɔ vɛupo iuɛe ngɔ gbɛrɔ awhĩ dze atɔtser ta bɔk mbi na hga uboi ka bewe gbɛr ku ni ivang gbɛr ni tsãrhã ngɔ ba gora gora si gbɛrɔũ ni ivang gɛrɛ ni idoi kaiba ngɔ whoa wahala <noise> ngɔ nga ayɛrnum ayɛnum akpikpoke ngɔ idan dei nɔ basi gbɛrɔkũni <noise> vang gɛha amma ngɔ ba gbɛrɔkũ ni vang yɛrɛidoi ba ngɔ maakena nga tsu ngɔ zu vɛukũ nerha ngɔwu vɛu. <noise> Zĩ dze si, basu seingɔ <noise> furh bosa si zeigbɔ tsã zu dentsak ngɔ cɛ ka ba ugwɛ nu kpɔ cɛ bosa gusenbɔ bibirhawɔ tɔ cɛrɛ mɛm dɛɛ gbɛrkũ cɛrɛ ni tsãrhã ba fuma ni iya don mɛn gambo abeea kpir gɔi akpio aden gɔi dandurusu don idoi ba ngge mɛn tsĩtser mɛn gha boi ngɔ ba gora si kaupo irham nu dosɔ imerh kpikpongge ngɔ bibirange baya imerh ngɔ wu uvɛu ni ni ni iveuha ai ngɔwu gbɛrawhĩ zu gbɛr nu yɛi bosa gha kau irham ngɔngoi ngɔi itsema ni dzu zĩ rhun gha bosa kau ĩzhĩã rɔĩ tsãrhã <noise> kau abvurha ngbɛr gbashi gbɛr abvurbvur ni dori rɔi ĩzhĩ ni ngɔi itsem gbɛr abvurbɔrh bingha mɛn nukpɔ kau agarhe sekenu. Shinkafa atsir urogo ni kau ni nyanga dommɛn igha mba surh mɛn sirri mɛ ubin nerha nggu unye amma ngo ba ngɔsi shutɔ ngɔ rri ubin nerha nggu unyɛ wani ki sɛsɛ sei ngɔ wɛrh zĩ ivɛu zĩ vɛumbɔ dzur kwɛr ngɔ sei cuu nu gũini imerh ngɔ amma ngɔ ba kau ubingha ngɔ rhɛrhɛrakpɔ nyaũ den nyaũ ngɔ gũ nigha kpɛrhɛ ngɔ gha ganigha kpɛrhɛ ngɔ gha ba ubin ku dama ngɔ nggu ubin nerha sei gha abingo nu sisei amma ngɔ ba ghɛrɛ dama ngɔ ngɔ si dzekɔ a tɔ ngɔ nya inyangɔ nggu imerharɔ merh ifɛr zu vɛu mbɔ kwɛr dze gbɛrawhi nga mbɔ tsãrhã furhi ngɔ bvui ba seisu cuu ba nerh ku yesa ngɔ domin idoi nga kiba ngɔ sei korhu se ba nggɔ nya ighɛra wu ubin kuze na mɛna ngɔ ba tɔh minasu ngo. Gorhum agora nggu abin akiha dimin mi ko ashun ngu angwhɛ̃ mum mi bvui ba imar angwhɛ̃kaci mum kuma mi dɛɛ ni mihanɛ haka bin ki deyiwe mbɔ gɛ tɔh a dɛɛ nimihanɛ don mbɔ shur neke iuɛu neke ighɛrawhĩ na gha neke rhi nera nggu unyɛ na whɛng ubin mbɔ ka nyanga kpɔrɔ mbɔ wu mbɔ ru bina si nyabɔ ubin nerha nggu unye dze zĩmbɔ vivɛu ngɔ fɛnu numnga adzaa mɛn igha dzaa ikɛr fɛrha mɛn ngu rhãrhã na dzaa kɛr mɛn don mɛn dze kau ni mani gha tarh rru nga num ngɔ dɛɛ a num.